بصراحة عدنا كثيغ عطل ببلدنا بس الرئيسية من عندا العيد الكبيغ والعيد الصغير وراس السنة وعيد تاسيس الجيش وعيد العمال واعياد ثانوية بس همين تصيغ بيها عطل كاملة لكل المدارس والموسسات الحكومية.